So ni a yiɗi ekkito da gongal ɗemgal, a wawaata ekkitoɗa so ni a fondaata, igga ummoɗa njaha joɗoɗa e nder wolwoɓe. So a joɗi e nder wolwoɓe e wolwa ɓe nana, amma a wolwa, yandego a gonoto haa bolwa non no ɓe mbolwawata. Taa waɗi nini a wawaay.